Kahtlus om tiidmiisi ja üldse tiidüse man väega tähtsä, selle et ku ei olõq kedägi, kiä kahelnuq, sis saasiq jo väitäq ütskõik, midä. Ja täämbädsepääväne tiidüs omgi üles ehitet justku kahtlusõlõ, et <hesitation> sino määnestki avastust ei loetaq inne õigõs, ku sa olõt tuu tõtõstõ ärq tõõstanuq.